<hesitation> Ny sakafo tengna tsara amin'ny akôra dimy zany ôhatra hena saosy voalohany hena tsy maintsy aka zany, hena nofonkena ata akao avekeo misy tômaty ndraiky, tôngolo hely avakeo tôngolo ley o ,de rano zay zany raha ilegny angamboaragna azy.